So mi heɓii osembe, huunde fuu ko woni e leydi ndii, ,i dinban ɗun. Naa saatuuje, miɗe waawi nelde henndu en, mi dinba ɗun.